Wo kou makha té wada wori idi iya kharté gnana té, téwoda wori iya wandoné nkha i ya gnana té, gnékhé gnani kéŋa, wandoné, kou fili yagno makha gani wogui wogui débérini, wokou gada founbé wori koi, parceque séré sou angada kébé wori ana ké gna tou, a lawa gnana ken kané, fo yéyi kho kouna kouyatou, nké kenda kouya wori, ina kouwa gnana té bon, koma ké ti toubabou nté ké ga rini sakéti tiganou gnana té, yo koukouŋa woga dioŋa fonbéni wala kéni kouwa wala gnékhé ké khalé oubien kharté ké khalé a guébé wo soréni ti kouwa wala.